Jadi yang pertamaam itamusti ini bimaluale maidapatin irihin irihinsou iratolumulai ilolun ilolun tutu mulalan tutu nimiratale baru ipoululem <hesitation> itaeipulunam cukup maelakanuma karna ipukuesa esa esa esa itutukahara adapun masih uluulu putih putih amoiasi itamusti hatau auam hulanhulan itamba iya ilokan bukan berati bawah ilokan kasih masa koa hanya tau awamhitam intaulumaniali masinei <noise> mamaluamkoa kahara am lebih karoro <hesitation> setelah saiam itairotun irotun ki kiiti sesuai tati itari keinginan am mau mainate maikitite itali rotunam <hesitation> hirotunsou ihuluanni kahara imala taiahakamasi tasi tati maninu ihakamasinamsou ninutualoale amsoale ibadi tau inipi bumbu <noise> nibumbuam itamusti nibimanisa lakuasi pam paputi pamusina. <hesitation> kuning i hisa <hesitation> lakoasi <hesitation> nibumbu siam abisi mai hihulalui akasola <hesitation> lihakasola amso soni amoi abisile baru kikilin <noise> <hesitation> ita giling giling <noise> bumbuam koine alae moite hakamasi nanuekoineisap liisape tatisi maninue maniuaane. <hesitation> setelah amsou itaigilin bumbuambaisiou <hesitation> bumbuamikina beda beda bumbuam manisan amruan tati pa tati tasiam di giling tersendiri loiakasolanuma i giling tersendiri. <hesitation> jadi manisa pan tasi tatu amigirin tauesa. Sementara liakasola ni giling tauesa <hesitation> bumbuamoi sare esa lakoasi tati isaam siam osilagiling niasiam toki toki namee <hesitation> amsou setelah sosoun abisi alusilee <hesitation> malaulata amai letaamai lutunloi auam. Isohelinamsali <noise> <hesitation> jadi isohelinamsaliamso baru itumisi itumisi bumbu matuale manisa, pala siamoi giling alus atoliale amso boansiam hisa tati lakuamsiem nehetiari loho tutu stengah mata baru latialiasolaam. Setalah liakasolaamsoum baru ni ampasamsoatiam malanoho malu amnua amsou ikem ikemsinam siamsou ikoin ikoin tau parten masuapanihua humusikaluar koinee. Jadi proses hatalulu siam niali tutu jam esa lesi baru bisa masa, jadi setelah niakoa siam lutunuamsou nikoa isiam nilaatin, ikemesin, ialesuatolono'o mari ikoa haleu, nikoa siam tutu kira kira jam esa lesi baru bisa masak. Jadi amni prosesam tapasiam <noise> siam kalo haruma <noise> esa tati esa niakasola jadi maiira amoi paki tolontauwan anumaale lekialeu ira'atountawanam siam ipaki hanya hakamasinsou iraatolu riusutolonamnuma ipaki tasi tati manisa tati siokapaan tapanoun rabusun. <noise> siam numa la atoluntauan <hesitation> siam mame'e cuma siam mame'e jadi maluam bisa iraan tau dua jenis sinam ira alui akasola masina auharumaniam tarus i raatoluntaun siam ni buah hamhoun koa cuma pananee lasiokan sioakan <hesitation> tati lahatiani penyedap rasanam sali siam cukuple am. <noise> jadi ni prosesam <noise> sama mulai dari iriaan siam son sama. Jadi raan tutu nikoa koa tutu jam lua tolo jam esa lesi koine siam masaleam ambi bisa lilaati <hesitation> bisa ihulapia baihalitatinam siam lalan yang pian yanv <hesitation> malaamoi raati kalapa gorengam siam bisa ialin tati pia. Pokonya lalan amoi tautolon tau anam siamlipia siamlalan koa siam yang proses iraamaluam. Jadi sebelum itai i siam musti proses inipibungaamaleu baru bisa i karna prosesam mahela. <hesitation>